I want go america and if I go the <hesitation> people can sell the <laughs> I will go sell why I want go the because when you go the you can enjoy la ley reason why I want go the.